אלחַיָואן אללי כִּנתעד הוּוּא אלסַלְחַפָה, חית כִּתִמשִי בְּשּוּוי וּלָקִינָה תוֹסַל, ו אללי כִּיעְטיני בּיהָ מאשי לי דִיר דוּדָּאז, ו כִּתִעַיּש חַיַאת בסיטה ו טְווִילָה, ו כִּנחַס כִּנּהוּ מֻתַמֵל אלסַבּר, ו אלתַעֻנִי ו עֻדום אלתַסָרְע פִי אלחַיַאת, ו זִיד עָלֵיהּוּ שֻכּלּוּ דְרִיף ו כִּתְעְטִיני אחְסָאס בּאלטִמְאַנִינָה מןין כִּנשּׁוּף.